to min ɗon mari pelle soorugo nyaamndu, bo mi ɗon ha ɗoɗɗon, ɓe wari soodugo nyaamndu may ɓe wari ɓe ɗon nyaama say goɗɗo feere ummi bi nyaamndu may beelay, 'kaza' 'kaza' 'kaza' mi umman mi yaha mi tawa mo un, mi yahan mi biyan may be nyaamndu may beelanay mo, na irin jee o howi nyaamugo ba ngam himɓe luɓɓe nyaam nyaamndu may boo nyaamndu may beelini ɓe, o yacca am irin nyaamndu toy o yiɗi nyaamugo say mi waata ɓe waɗa na mo, bo jee onyaamata jotta may tunda beelanay mo, mi biya mo na lallay say to o yoɓi ceede may boo o acca, say o yecca irin jee o yoɗi say mi yaha mi yecca ɓe ɓe waɗa na mo irin may o nyaama, ngam nyaamndu beelana nima na lallay beelana goɗɗo ba, nyaamndu jee beelanay goɗɗo bo beelanay goɗɗo.